gott kvöld það vakti athygli að íbúum í Árneshreppi fjölgaði talsvert rétt fyrir kosningar og var talið víst að þar væri verið að reyna að hafa áhrif á úrslit sveitarstjórnarkosninganna enda Árneshreppur fámennur hreppur

mörg atkvæði til að hafa veruleg áhrif á úrslitin þjóðskrá brást fljótt og örugglega við athugasemdum um breyttar lögheimilisskráningar lögreglan mætti á svæðið til að athuga málið

svo fór að skráningunum var nær öllum hafnað enda þótti ljóst að viðkomandi

einstaklingar byggju ekki í hreppnum í morgun kom svo framkvæmdastýra Kvennaathvarfsins í morgunútvarpið

og lýsti því

að konur ættu gjarnan í erfiðleikum með að fá ofbeldismenn afskráða af heimilum þeirra menn sem sannarlega byggju annarsstaðar og að Þjóðskrá drægi lappirnar

að stofnunin hjálpi ekki konum

þessari stöðu vitaskuld finnst öllum þessar upplýsingar mjög sláandi sem komu fram frá frá og mér finnst þær líka vera sláandi vegna þess

kannski leiðrétti það það var að frumkvæði Þjóðskrár Íslands sem við fórum í það að skoða lögheimilisskráningar í Árneshreppi vegna þess að þarna var hlutfallslega gríðarlega mikil skráning á eingöngu tveimur vikum og hringdu þá

einhverjar bjöllur hjá ykkur eða fenguð þið ábendingar um þetta eða það hringdu bjöllur hjá okkur þar sem þar sem þetta kom í ljós við innra eftirlit stofnunnar að þarna væri óeðlilega mikil fjölgun í litlu sveitafélagi á mjög skömmum tíma það hefur verið mjög mikil umræða um þennan hrepp og framkvæmdirnar sem

mér skilst að eiginmaður þinn sé starfsmaður verkfræðistofu sem er að vinna að virkjuninni þarna eru einhver tengsl þar á milli þetta var ég að heyra bara fyrir mínútu síðan mér finnst þetta fráleitt í einu orði sagt það er það er alveg rétt að eiginmaður minn vinnur hjá verkfræðistofu einni af stærstu stofunum á landinu og

það eru fjölmörg verkefni undir og ég er að heyra það í fyrsta skipti að þessi verkfræðistofa hafi einhverja aðkomu að Hvalárvirkjun eiginmaður minn vinnur á rekstrarsviði hann kemur ekki að eiginlegum einstaklinga hvernig má það vera að menn geti bara flutt hana með því að fara á netið og og það er ekkert tékkað hvaða ástæður eru að baki sko í nútíma þjóðfélagi er ákall um hraða afgreiðslu mála og við reynum að bregðast við því og hún sé einföld og borgaranum þæginleg þannig að til að breyta lögheimili þá er hægt að senda inn rafræna umsókn en vitaskuld þarf hver og einn að auðkenna sig rafrænt svo við vitum að þetta sé frá einstaklingnum sjálfum það það var auðvelt fyrir þessa einstaklinga í Árneshreppi að breyta lögheimili sínu yfir yfir til Árneshrepps og þarna er verið að lýsa því líka að

auðvelt fyrir ofbeldismenn að flytja lögheimili sitt til til kvenna sem kæra sig ekki um að viðkomandi sé skráður á þeirra heimili já og í báðum tilvikum er málsmeðferðin alltaf sú sama hvort sem það er að frumkvæði

eða hvort það sé ábending sem kemur frá frá konunni sjálfri eða þriðja aðila en hvers vegna segja þær að lappirnar eða það gangi illa að fá menn

af heimilunum já í rauninni er það þannig að allar ábendingar sem við fáum formlega það er rafrænt eyðublað á vefnum okkar til að koma ábendingunum á framfæri nú ef konan sjálf kýs ekki að að kalla eftir eða óska formlega eftir að einhver sé skráður af lögheimili hennar þá getur þriðji aðili komið með ábendingar um

alltaf sú sama hver sem hver sem gerir það við förum í gagnaöflun með það að leiðarljósi að finna út hvar þessi sem er skráður til lögheimilis á ekki réttum stað að sögn einhvers hvar hann er raunverulega búsettur að því lýtur rannsókn málsins að finna út hvar er raunveruleg búseta

tekið langan tíma það getur tekið langan tíma og það getur tíma það fer eftir því hversu fljótt berast okkur upplýsingar um raunverulega búsetu við fáum svör frá frá þeim sem við erum að óska eftir upplýsingum frá en alltaf í fyrsta lagi þá snúum við okkur til þess sem í hlut á og köllum eftir upplýsingum frá honum já en er þetta ekki of einfalt ég meina tökum bara dæmi hjón skilja á borði og

sæng það tekur ár sem fólk er í því ástandi flytur einhliða lögheimilið aftur hefur það áhrif á það það er nú þannig

sæng þá ber þeim að hafa sitthvort lögheimilið en aftur á móti þá bregðumst við strax við þessum ábendingum sem við fáum og þetta

eru allt að tvö þúsund mál og geta verið

en það þarf alltaf að skoða hvert og eitt sérstaklega en svo á móti þurfum við að skoða hversu stórt hlutfall þetta er af af þeim sem flytja lögheimili sitt á

við fáum um þrjátíu og átta þúsund á hverju ári og hverri tilkynningu getur verið um að ræða heila

þetta varðar kannski mun mun fleiri einstaklinga og það er mikið til trafala ef einstaklingur þarf að bíða svo vikum skiptir eftir að fá lögheimili sínu breytt aðeins um börnin tvöfalda lögheimilisskráningu barna þrátt fyrir að foreldrar hafi sameiginlega forsjá jafna umgengni þá ákveður ríkið að

aðeins annað foreldrið það eru ekki stjórnvöld sem leyfa þetta heldur eru það lögin sem heimila

en þetta hefur verið til umræðu í nokkuð mörg ár bæði á þinginu og síðan hefur innanríkisráðherra á sínum tíma sett tvo vinnuhópa á laggirnar til að setja skýrslur um þessi mál og tillögur og seinni skýrslan er frá tvö þúsund og

og hún er með tillögu í svipaða átt og gengur og gerist á Norðurlöndum að það sé eitt

barn geti haft skráða aðra búsetu já þetta er í frumvarpinu sem liggur núna fyrir þinginu hvaða áhrif

eða stöðu foreldranna gagnvart þessu þau nýmæli sem eru í

lögheimilislaga sem liggja fyrir þinginu og ég veit þau eru á forgangslista samgöngu samgöngu og sveitastjórnar ráðherra það er að færa löggjöfina meira til nútíma hátta í þjóðkerfinu og til að mynda verður gefinn kostur á því að hjón geti átt sitthvort lögheimilið og líka það tekur á því sem sem við erum að ræða um þegar einhver er skráður til lögheimilis þá er þinglýstum eiganda alltaf gert viðvart um þá skráningu já þannig að það liggi þá ljóst fyrir hverjir eru að skrá sig

flutt lögheimilið heim til þín án þess að þú vitir af því

alveg rétt þá erum við komin með laga heimild til að mega senda tilkynningu til eigandans bót það

það sé ekki lengi sem þinglýstur eigandi getur verið án upplýsinga um þessa stöðu einmitt takk fyrir komuna Inga Margrét þá ætlum við að snúa okkur að allt öðru RÚV og heimspressan öll flutti flutti ranga frétt í nótt af stjórnvöld sögðu að hann hefði verið myrtur á heimili sínu en í morgun kom í ljós að hann er

úkraínska lögreglan sviðsetti dauða hans og hélt svo blaðamannafund um málið í dag Jóhann hlíðar Harðarson

er kominn hingað

gerðu þeir þetta það er ekkert hlaupið

að minnsta kosti tvær hliðar á þessu þeir gefa það semsagt út á blaðamannafundinum að það hafi legið fyrir fyrir mánuði og gott betur að það væru uppi áform um að láta myrða og að rússnesk stjórnvöld

tilræðismennina eða þá sem voru fengnir til þess og setja þetta á svið síðan til þess að draga fram útsendara rússnesku leyniþjónustunnar þeir hafa ekki fengist til að útskýra

frekar hvernig þeir draga þá fram með þessu ef maður skoðar hina hliðina að sem er svona málgagnið í eigu rússneska ríkisins þeir segja að úkraínsk stjórnvöld og leyniþjónustan hafi ekki komið fram með nein sönnunargögn það hefur sést gráhærður maður leiddur inn í bíl og segja þetta sé bara í anda

eru núna í Úkraínu eru þetta er stríðið um upplýsingarnar okkur um stöðu blaðamanna

sko staða blaðamanna í Rússlandi er mjög veik það eru

skilgreina fjölmiðlafrelsi og setja þjóðir á lista þar er Rússland í hundrað

sæti af hundrað og áttatíu þjóðum og þeir segja að þar hafi verið þrengt mjög að

annað hvort lagðir niður eða ríkisvæddir það eru til einkamiðlar í Rússlandi svo sem önnur önnur samtök for

þeir segja að fimmtíu og átta blaðamenn í Rússlandi hafi verið myrtir síðan nítján hundruð níutíu og tvö

við erum með fréttir blaðamaður

féll niður af fimmtu hæð og menn eru sannfærðir um

þar niður vinir hans og kunningjar og hann talaði um það

að það væri setið um líf hans síðustu dagana nú ert þú fréttamaður hérna á erlendu deildinni í Efstaleitinu

hvernig er það að skrifa fréttir af heimsmálunum ég meina kollegar þínir af Norðurlöndunum eru sömu stöðu að vera ekki á staðnum að flytja fréttir af er hægt að treysta erlendum fréttum þetta er svolítið forvitnilegt hverju er hægt að treysta vegna þess að við erum með þetta hugtak sem er búið að tröllríða allri umræðu síðustu árin þetta eða falsfréttir og Trump stærir sig að því að hafa fundið þetta upp sem er náttúrulega langt frá

þar segir hann að það hafi í raun verið Rússar sem hafi fullkomnað

þessa list að flytja falsfréttir og það hafi

byrjað að gera í byrjun tíu áratugarins og það er bara gert til þess að skapa svona kaos ef þú flytur nægilega mikið af svona misvísandi fréttum þá endar það með því að þú hættir að treysta stofnunum þú hættir að treysta fjölmiðlum og þá verður auðveldara

því honum fer að standa á sama að það sé ekkert að marka það sem sé í fréttum það er það sem við berjumst við allan tímann

hér við erum vanmáttugir fjölmiðlar

á Íslandi borið saman við stóra fjölmiðla sem eru bara mjög fáir sem geta verið á á staðnum þá er eina ráðið hvað á maðurinn sem er að horfa á fréttirnar í ipadinum heima hjá sér í eldhúsinu eða við hér við verðum bara að skoða sem flestar hliðar að koma að einhverri niðurstöðu eða niðurstöðu eða að endurspegla þann fréttaflutning eða málflutning sem eða þeir aðilar sem í hlut eiga hverju sinni eru að flytja sem flestar hliðar já þetta er þetta er dálítið áhugavert hvernig þessi upplýsingamiðlun er orðin þetta er svo langt frá því að vera eitthvað auðvelt það vita allir takk fyrir að koma hingað Jóhann þá segjum við þetta gott í bili veriði sæl